To iri borey araŋ goono ga maa aayi. Kwaana kar yaŋ haro mo. Waŋ kaŋ yaŋ iga kwaana kar da din Hama no iga ne a se din. Araŋ bay haŋ kaŋ goy kaŋ aga te? To nan ay ga ci araŋ se sintinay haŋ kaŋ goy aga te. Guna boro kaŋ ga baa ka kwaana kar d'a din, doole kala nga no aga kwaana kar. D'i na sambu ina kuusay zo dan, kala ima dan ka kar da, kala ma kwaay ka hangasino gaayi. To amma da manci nga no, ay mana d'i goy kaŋ no a ga te. Kwaana kar koy din kulu nga no iga kwaana kar da. Hama din kaŋ araŋ ga maa, kaŋ araŋ ga d'i kwaana kar koy din se, to Hama no iga ne a se a goyo nooya kaŋ i ga te da. Kwaano kar yaŋ day, wani hay fo kar yaŋ day kaŋ yaŋ ima ne ni se day kuusa i ga karyaŋo te da. To kalaŋ dinga no igan te. Da manci nga ka bara hay kulu kaŋ no ni dan kane niga kuusay zo din kar. A si kwaay nise a ra sosai ima ne a ma gana ka kwaay. A si kwaay da manci Kwaana kar yaŋ wana din no. Kwaana kar yaŋ wana din d'a goono ni ga d'i jine boŋo do aga tafay tanda fa kuma, a gonda hanga hinka. To nga kaci Kwaana kar yaŋ wane. A goyo nooya kaŋ a goono ga te kaŋ baŋ kaŋ si bay mane ifo no iga tanda hay din. To manci way hala ifo no iga tanda bo, nga bumbo a goy no. Hay kulu kaŋ araŋ d'i i ga neera, a goy daban n'a goo da. Nidi Kwaana kar yaŋ haro nooya. Yaadin no igan te da.